कृतज्ञता एक सकरात्मक भावना पैदा करनो हए । हमर जिवनमे बढिया वात पैदा करनो आनि बो प्रति आदर भव करनो कृतज्ञता हए । कृतज्ञता कहनसे कोइ भि मनै स्नेह सहयोग भावना देखिइ बो प्रति दिखानो कृतज्ञता वा भवनाको समर्थन हए ।कृतज्ञता हमर मान्सिक और भावनात्मक स्वाथ्य के ताँहि फिर महत्वपुर्ण शब्द हए । जब हम कृतज्ञता महसुस करत हए दुसरेक आदरभाव देत हए । तव हमर मनमे एक प्रकारको सन्तुष्टि पैदा होत हए और जौन प्रति हम कृतज्ञता अर्पणकरत हए बो मनैके बिचमे फिर एक बढिया आदरभावको बढिया सम्बन्धको स्थापित करत हए । तवहिक मारे कृतज्ञता कहन्से दुइ ब्यक्ति बिचको आदरभाव पैदा करनो एक नयाँ सम्बन्ध बनानो जा महत्वपुर्ण भुमिका निभानो हए ।